Insoniyat omon qolish uchun suvda yashashga moslashishi kerak bo‘lardi. Suv ustida suzuvchi shaharlarda yashash texnologiyasini rivojlantirish yoki suv ostida yashash uchun mos keladigan yangi turar-joylar qurilishi mumkin bo‘lardi.